אנא כנפעל נסמע אלמוסיקה אלקלאסיקיה אכתר חית פי'ה וחד אלג'מאלה ואלעמק לי כתעז אלרוח. אלמוסיקה אלקלאסיקיה כתחליני נרתאח ונפכר בעמק וענדי פי'ה להז'את דיאל אלهدוא ואלטמאנינה, טבעאן אלמוסיקה אלעצריה כתכון זוינה ולקין לקלאסיק פי'ה תאריח וחקאיות כתחליק תעיש להז'את חאסה ותפם כיפאש אלמוסיקה כתעבר עלא אלמשاعر בטאריקה ראקיה ועמיקה.